سائیکل صرف دو پہیے نہیں ہے، سائیکل ایک زبردست انجینئرنگ کا کمال ہے۔ کیسا بولے تو فریم جو ڈھانچا رہتا ہے۔ اس ڈھانچے پر دو پہیے رہتے ہیں اور وہ دو پہیے کو چلانے کے لئے <hesitation> پیڈلز رہتے ہیں۔ پیڈلز کے اطرافی سائٹ۔ <hesitation> میں کیا رہتے ہیں تو چین رہتی ہے۔ پیڈلز پھیراتے گئے جیسا پچھے کا ٹائر کو پھیراتی رہتی اور اپنی سائیکل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اب یہ آگے بڑھتی رہتی ہے، اس کو روکنے کے لئے بریکس رہتے ہیں۔ پھر کنٹرول کرنے کے لئے ہینڈل بار رہتا ہے، اور کمفورٹ کے لئے سیٹ رہتی ہے۔ تو سائیکل لٹرلی انجینئرنگ کا کمال، انجینئرنگ کی مثال ہے۔ پیڈل مارے تو آگے جاتی، پیڈل مارنا روک دیئے تو تھوڑے ٹائم کے بعد رک جاتی۔